أعجبت بشخصية صلاح الدين الأيوبي ،فقد كان قائدًا عسكريًا عظيمًا ،وشخصية تاريخية مهمة في التاريخ الإسلامي ،وأشعر بأنه شخص ملهم لأنه شخصيته تجسد الشجاعة ،والحكمة في قيادته حيث استطاع توحيد الصفوف وصد الصليبيين في معركة حطين، وكانت قيمه في العدل ،والرحمة تجعله قائدًا محبوبًا بين شعبه وهذا يعلمنا أهمية القيادة الأخلاقية.